نفضل يكون عندي مكتبة شخصية تحتوي على جميع الكتب المكتوبة لحد الآن خاطر الكتب مهمة جدا و فيها لوكان نحسبو بالوقت فيها ملايير السنين من السفر عبر الكتب.